Jo këtë e di përçë e studhiarta, sistirjën shtat mijë gluhë te gjith jeta, jan ato çë fliten, jan ato çë jan e sprirjën dal e dal e gjith…